Kokua ka pepa kalakala no ka ho'one'e ana i ka pena mai ke ka'a me ka 'one 'ai 'ole ka lepo, maopopo wau ho'ohana 'ia ka pepa kalakala nona ka'a a ma mua o ka lakou pena ana ma luna i kahi waiho'olu'u hou no ke ka'a kela ko'u mea maopopo wale.